الحياة قد تبدو اكثر تعقيدا مع تقدم العمر وزلك لعدة اسباب المسؤوليات، مع مرور الوقت يزداد عدد المسؤوليات مسل العمل والاسرة، التغيرات الجسدية، التقدم في العمر، <hesitation> التجارب كلما تقدمنا في العمر تتراكم التجارب الايجابية والسلبية، مما يؤثر على نزرتنا للحياة.